Ave, craru, pos lu si no? Cómu divan a aprendel-si ellus i ellus comu caçal o comu precural alimentu? Pos los mamíferus lo mesmitu que nusotrus los umanus. Ain cosas que tenemus comu estintu, comu genéticu, peru ain cosas que, enque sea namás que de vel las crías alos sus pairis, pos con essu namás ya les arriendan. Assinque lo mesmitu que los críus, que les tenemus de dal exempru.